<hesitation> Orikwenda kwahuura sente, haroho ebitongole ebikuyambaho okwahuura sente. Okwahuura sente tekyanguhire. Nosobora kuzahura okatunga obuziibi okamaara ozikoseseize. Amagezi genkubaha, bekwatte ebintongole ebiimu nabiimu ebikwahura sente, bazisaregeho hamusaara gwaabu bataka gutungire omubanka. Nebasoobora kuzisarayo bwebakuba bahandiikiire ze bakwenda kwahuura.